Nuvɛlzelande, oyilo o mad ɛmu, ba bɛrɛ a ninɛ wo kolonizia, ba we kolonizia unh. Munh fanbɛɛ ma we ba angilɛra ma biritanikira, aba kolonizia ma. Donke yirawe aba yimi ɛndepansi.o nudɛso a fu han fuaso, yirɛwe aba bɛrɛ vote mi peresidan mami beraw wure.